देश कहेसे ऐसे भौगोलिक क्षेत्रके जनात हए जो विशेषतः एक निश्चित भौगोलिक सिमा भितर एक विशिष्ट सरकार, जनसंख्या, अपनो सांस्कृतिक पहिचान और अपनो फरक कानूनी संरचना होतहए । बो क्षेत्रसे देश कहत हएँ । जा संसारमे २०० से फिर जाधा देश हएँ । कुछ देशके नावँ जैसि: नेपाल, भारत, चिन, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, म्यान्मार, श्रीलंका, माल्दिप्स, मलेसिया, थाईल्याण्ड, सिंगापुर, जापान, रुस, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानाडा, ब्रिटेन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, इटाली, स्पेन, इरान, इराक, कुवेत, दुवइ, अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, नर्वे, पेरु, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बेलायत, साउदी अरब आदि हएँ । क्षेत्रफ़लके हिसाबसे सबसे बडो देश रुस हए त सबसे छोटो देश भ्याटिकन सिटी हए । ऐसि जनसंख्याके हिसाबमे सबसे बडो देश चिन हए ।